So a landike kan fuu min ka mi wiyan reeseŋ en illa arannde faa jooni, pom en, ɗii nii non. Ɓiɓɓe leɗɗe non taweteeɗe ana ñaamee faa jooni. Ko heewi kaa fu <hesitation> faa jooni ana heddii. Kaa jooni non hannde eɓe ngaɗa hen angereeji, ayyo.